اكيد عشان يحسن خطه بالكتابة. اول شئ وقبل كل شئ يتعلم رسم الحروف بالنسخ والرجعة هذا اهم شئ. طبعا انا اشوف اول افضل طريقة هي انه يبحث في الانترنت ويشوف مواقع مشهورة وموثوقة ويتعلم عن طريقها.